Odzi kan ndzɛmba yedua nyinaaa hia dɛtse papa, ewia na nsu na ͻdze enyin ntsi ama ndzɛmba yedua wͻ dan mu etum enyin ayɛ prͻmprͻm no, ͻwͻ dɛ yɛbͻ mbͻdzen na yɛhwɛ dɛ obenya kanea yie, yebogugu do nsu yie, afei ohia nsiesie so a yɛbɛma no nsiesie yie na yɛama dɛtse a ogu ho no so ayɛ dɛtse papa